المشروع اللي أنا أعمل عليه حاليًا هو إني أتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة أحسن وأكثر كفاءة من اللي أني من اللي أنا أتعلمها أو تعلمتها زمان، طبعًا لأن تعلمها بطريقة <hesitation> زين وصحيحة بيفتح لي آفاق كثير، طبعًا يا أما في الدوام في الشغل يعني أو في السفر، عشان كدة أنا أتعلمها.